Yen cumcuyjʉ ca pecam jate mʉdʉyshucpa pelota mʉchi tʉwan nʉmjaypa pelota mʉchi lo que yeg ni nʉmjaypa beisbol entʉ ye ni yen gente yen an tʉgay cap ca pelota mʉchi cʉsa hʉy gustachʉcsucpa hʉy mechsucpa hʉy cʉnʉcsucpa hasta wat cʉsʉyshucʉ con tal de que hʉy hizucʉ ca pelota mʉchi ca nacsʉypapʉ ca chijʉypapʉ ca pelota hʉy cʉpspapʉ y todo capʉ tʉgay capʉ mʉchi tʉgay para tʉwan alegria pero minam ye tiempu y yechʉ ca futbol yechʉ ca basquetbol pero yen an tʉgay mas inclinadu para ca beisbol porque cap desde pecam jate ca tʉwan jatʉŋ tʉgay aputzamʉ tʉgay hoy mʉdʉsucpa hʉy tzʉcsucʉ cay cay cay lugar cay hizʉ ʉnde jutʉ capʉtʉgay mʉdʉsucpa ca pecam jate ca ca yʉ yʉ yʉ cumcuy yey entradajʉ Tejiajwʉ itʉ ca cap ca hizʉ y kʉquepakji ʉnde yeg ca viveru caji teji ajwʉ ca pecam jate ca ca ʉnde jutʉ mʉdʉyshucʉ ca aputzamʉ tʉgay de caji ca justiciatug nʉmsucʉ yʉji ni mechpa tumʉ espaciu y campu deportivo chʉcʉtajwʉ yeg cay nʉji campo deportivo benito juarez hasta por yei ca tʉwan une tʉgay aŋmayshucpa y ca deporte cap ca mʉchi yeg hʉy practicachʉcsucpanam pe masde ca beisbol y ca'sa tantu escuela e iglesia yeg todo todo yʉ yʉ tʉwan antʉgay ye cumcuy ya sea jate yʉmʉ involucrachʉsucʉ capʉ mʉchimʉ